گینڈے اپنے سنگاں دا استعمال کئی طریقیاں نال کردے ہن۔ پہلا تے گینڈے اپنے سنگاں نوں رکھیا لئی ورتدے ہن۔ جدوں اُنہنوں خطرہ محسوس ہوندا ہے جے کوئی شکاری حملہ کردا ہے تاں اوہ اپنے سنگ نال تیز ٹکّا مار دے ہن۔ ایہہ سنگ بہت مضبوط ہوندے ہن اتے وڈّے توں وڈّے جانور نوں وی زخمی کر سکਦੇ ہن۔ دوجھا گینڈے اپنے سنگاں نوں علاقائی نینترن لئی ورتدے ہن۔ مرد گینڈے اپنے کھیتّر دی رکھیا کردے سمیں ہور مرد گینڈے نال لڑائی کردے ہن۔ لڑائی دوران اوہ اپنی طاقتور سنگاں نال وِپکشی نوں ٹکّا مار دے ہن اتے زخمی کردے ہن۔